د حمام ټب د ارامتیا، پاکوالي او د ستړیا له لرې کولو ځای دی. دا یو داسې ځای دی چې انسان پکې ځان ته وخت ورکوي، ارام کوي او د ورځې ستړیا پرې مینځي. د تودې اوبو ټب نه یوازې بدن پاکوي، بلکې ذهن ته هم سکون بخښي. دا ساده ځای د یو څو دقیقو لپاره د ارام ژوند تجربه درکوي.